بالنسبة للجو في كندا متنوع شديد لأنو كندا مساحتها كبيرة والجو فيها بيختلف بشكل كبير من منطقة للتانية في الشمال مثلا الجو بيكون بارد شديد والشتاء بيكون طويل ودرجة الحرارة بتنزل تحت الصفر بي كتير وبتكون بي السالب أما في الجنوب الشتاء بيكون بارد شديد وبينزل تلج لكن صيفهم بيكون معتدل وفيه سخانة شوية في حتات كده زي بانكوفر الجو فيها معتدل لكن فيه مطر كتير طول السنة تبرد شوية في الشتاء لكن مع عندهم تلج كتير يعني كندا عموما باردة في كل المناطق وخاصة في الشتاء